ⴰⵔⴰⵜⵡⴰⵢⴰ ⵀoⵙⵉⵢⴰⵏ ⴼⴰⴷ ⴷⵀⴰⵜⵉ ⵡⴰⴷⵣⴻⵢⴰⴷ ⵔⴳⵣⴻⵢⴰⴷ ⴷⵀⵉⵢⴰⴷ ⴷⵀⵓⵏⴳⴰⴷ,. ⵉⵏⵉⵏⵀⴰ ⴽⴰⵏⵏⴰⵏⴰⴽ ⴰⵔⴰⵜⴰⴷ ⴽⵀⴰⴰⴷ,. ⵉⵜⵜⴰⵙⴰⴷ ⵢoⴽⴰ ⵢo ⵢⵉⵏⴰⵀⵉⵍⴰⴷ ⵣⵉⵏⵀⴰⵍⴰⵏⴰⴽ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢⴰⴷ ⴰⴽ ⴰⵔⴰⵜ. ⵡⴰⴷⵣⴻⵢⴰⴷ, ⴼoⵔⵜⵡⴰⴷⴻⵢⴰⴷ ⴷⵀⵓⵏⴳⴰⴷ,. ⵉⵏⴰⵀⵉⵍⴰⴷ ⵎⵜoⴽⵀⴰ ⴰⴽ ⴰⵔⴰⴷ. ⴰⵔⴰⵜⵡⴰⵢⴰ ⵀoⵙⵉⵢⴰⴷ ⴷⴻⵙⵀ ⴷⵀⴻⵎ ⵡⴰⴷⵣⴻⵢⴰⴷ,. ⴷⵀⵉⵢⴰⴷ ⵣⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵉⵏⵀⴻ ⴷⵀⵉⵜⵉⵔⵎⴰⵙⴰⴷ,. ⴷⵀⵉⵢⴰⴷ ⴰⵀⴻⵔⴰⵜⵉⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⴰⵏ ⵢⴰⵡ ⵣⵢⵎⴻ ⴳⵀⵜⵉⵔⵎⴰⵙⴰⴷ ⵍⵓⴽ. ⴰⵉⵙⵀⴰⴷⴰⵏ,. ⵡⴰⴷⵣⴻⵢⴰⴷ, ⵡⴰⵔⴰⵏ ⵢⴰⵡ ⵣⵢⴷⴰ,. ⴰⵜ ⴷⵀⵓⴻⵣⵣⴻⵢⴰⴷ ⵎⵉⴰⴷ ⵔⴳⵣⴻⵢⴰⴷ.